अगर हमन कोई फिल्म देखे के प्लानिंग करे हन। और ओला रद्द करना पड़त है तो मैं काहू की मोला ये काम आगीस है या मोला कहीं जरूरी काम से जाना पड़त है तो तय कोई और संगता ला ले जा या मोर टिकट ल कैंसिल कर दबे।